दिनोसौर्, मोइ तु खोरु तए पोहि सिलो, मन कितबोद्। मोइ दिनोसौर् प्रोति, मन दिनोसौर् पत् जन कोथ गनि बोहुत् मन सिल, खोरोप। ते दिनोसौर् तु एतिअ तु पिथि पिथि नै, किन्तु एतिअ हिहन्तर्, मन हेरि कोरि अजे। यजुन् बिलक् हद्दि सद्दि थके न, फोस्सिल्स् बिलक्, तर्पोर, हेरि बिलक्, मन स्चिएन्तिस्त् बिलक् उलिअ ऐसे, मति खन्दि खन्दि। ते एतिअ नोतुन् अएत, मोइ नेव्स् अएत होनि सिलो, किर्मवद्, कि दिनोसौर्, मन अक्को, हेरि, द्न्ल् अहेके न, नोतुन् अएत दिनोसौर् बन ऐसे बोलि। ते दिनोसौर्, किसुमन् बिलक्-बिलक् धन दिनोसौर् होल्, त्य्रन्नोसौरुस् रेक्स्, त अबिसद् <hesitation> त्रिचेरतोप्स्। त अबिसद् <hesitation> वेलोचिरप्तोर्, त अबिसद् ब्रछिओसौरुस्, एतु तु घाक् हल् हेरि है दिनोसौर् है, त अबिसद् स्तेगोसौरुस्। त अबिसद् स्पिनोसौरुस्, त अबिसद् तसे <hesitation> अन्क्य्लोसौरुस्, त अबिसद् दिप्लोदोचुस्, त अबिसद् तसे अल्लोसौरुस्, त ऐसद् लस्त् होल् <hesitation> इगुअनोदोन्, इगुअनोदोन्, हेतु अएत दिनोसौर् है।